Vandu varoho ivoshe silasima vyajiusishe hena siasa havo. Naam nando mambo ghenge la siasa tiketufike vya aina nyingi vyamafike fingi. Siasa ni findo fya fyama na fyama siku ni chama kimoja cho kulathime ukae na kyama hiko hai. Luhava fukaghamba ku lathima vandu vajiusishe na vyama ikavathikeni ho mana fyama fike fingi kwa iyo kila mndu achikae ena chama kiya akifurie, kiya ake nacho na achilolea kiya kighire amani kyaende maendeleo na ichi fukenacho kuno kwahiyo.